Ta tayó na ni tanraon chín nadion ta yu chín nadii tá, ko viko a ko vikoi ta konru vió ini tiempo chí nanao tá nakixhi nanao tá okunrui vio, tavaga na okonrui vio tá nanguatao ta konrui vio, ini kuayó xa koni nri kuayó honrui viio onrui viko veo yo xin deon ta yú xin dei ta konrui vio.